Bare nigantoana. rarre tar ela hamansa nua te. man sha man tukui tekui enguku tru mamanu lan. Kue hatani gua <hesitation> kue lagme tra pemili. alam e kamenma <hesitation> tamulam ne tsinamulam. be tamamulam e labin hakpin yolam be tsinamulam e kanoku ne. poata tu terko waku. ku mnu yati man shaman tukui ko kui ka ku luya man parpara niati tre tsinaguku ne tamaguku. u skul u nigantoa hihatots u nigan toa tu luiki i taren. Bte lana bte lana bakte la hamansa nigi tra man hatati te hatani ma bte lana. poata tu la waku ne a ror tena kui hahamnsa ri kessa. Be tamaguku te lana bte na pitna tua plantation i kessa balam tna kanum. Aku ti lamla bakte terko nigi. balam tena kanum te kana sinum ba mats pla ti kukte mi tar te psa hamansa reri. Poata tu kawalam i tina bakte me kangi han. kuka wi han bakte kagno mengats mama ats ter ko tar.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 Pota tu la malam i aropa kobi num balam tela soku mli tre hahine mama tar. atu sunguku. Ba lam tna kanum tra te kan sinum a rehna ibsu hakpa ma. Pote wa panna hitatung hamanasa i arawa ni panguna. Bte tsinera age la hamansa ni han. Na ku bare nigantuana kwe lolso ngi. Noni a pota man hihatots e kanuku nhas. Nona man hihatots tu lue ru tra pota ke nan bei e sha pota ke na tobu bei e a sha pota ke na tobu bei e sha pota kena rorou gno me a masla sha pota te kalta bei eri. tobu noni. A noni a pota hamanasa balam tela hamansa me pota hamansa ko lawulam balam temne kosa lol menum tra a balus a lam u kosa hamansa ma tra a mto kar, balam te lama lamte lama si me bte Kanum a famli tar tsinaguku ne tamaguku na ma <hesitation> mats tanta mats tuluanguku mats terko tikawi han i hakpa hamansa mi kesa tme ka hamansa ri han traha pota a yomi hamansa. Kamu marmara i kui gnomi e papa tar e tamaguku ba a <hesitation> pota tu la malam i han ba rori te bsu meri a rori na e ske ri yen ke yatung hamteri. Ba lamte ka num i han. Kanum bte kanum ba pota yomi hamansa mua has ta rese ke nan ni, mua tu mresin. emua ta ha ka lol me i han. A lam u katun nahas bte kanum matsi ruei tu subun wa i lam mats rue paplaku te hitaghu tra man pan na man niomi. man ski tu sbi lam man pi tu kami lam na mats kate sasopini tru mama nulan <hesitation> alam u lu su. Age masla singa tru lotu. Gemas langa bagatna hasingo nga. Aku la kan ngi tra a femli a lotlotu ba te tsinera aga e <hesitation> luhamansa nga tru lotu ba potan lotu ko yati hangentua siyen, a pota potan soho. yati hangeua siyen a pota. Noni a mats pota kulun sia u hihatots i tanen bte lana, bte lana pota yominue hamansa ba rori te tsineri a limu e kakats klo tun nasimu traha pota yomi rori hati silam. Pota yomi. matu sabsala mu. alimu e mar koto umu i rke ni rke e kamnu katun yomi e lar mamana te skan tua a belu. alimu yati soku mu limu e lawomi me. Limue mas longlo tun nasanum u ranga tamlam e kam na Temne longlo u ranga. para katun teka kbe lu homi has tra pota tra ski kbe e yantuen pipito psa sa toaren yantuen ka haten tua tra ni longlonglo taren. Para katun halitunin sa toren bte tsina koka gu bte nha lol gu?E nona bani panna niomi rke akue toa langi. <hesitation> u len ti kuiwa tre tamaguku te bsu- bsu hamansa meru katun e lama bna ske hamansa reren tra makum i kesa tuka walam na matso mi te bsu wel li i paru btna tamun ri ba a tapla te bsu werme tra man han ba a pla tapla ti sbe ri han. a rebna te lami hapla i lama bte me hakosa reren bna pila hamte reren i kesa. bte pin paplaku reren tru kotolna kba rehna ri han. noni a pota e tamaguku eka noku bte hitaghu ne btna sotanama tru pumul. Noni a man pota be hihatots taren te lantoa nasne. Limu tra nomu aga mne kaga tra pota nge. alimu mas longlo tun nasenomu u ranga tamlam. A <hesitation> te tsi ne malam aga e lawengi me na te ranga na katun te mammamne han. gemas longlo tun nasinga. ani longlo ku nahas nate longlo malimu e chief e tsin na katun te mam mam ne i han gemas longlo tun nasinga tra ha temne longlo gua ga. ge lu homi gu. A bong lam u matut. rori hatots i han ka hangentua i lme. Longlo kunsi u ranga tamlam. Potan sho. potan sho. mua tu sabala. Potan nan. potan lotu, aga e mas kwi hoboto nga ne ka hoboton nga tra toa ku a makum. kba pota te lama u katun ri hapla katun yomi bte tsineri lame kui e mo lme limu. Ba lam te. Ba rori te hate meru lam a pota a yomi hominue hamansa rek me sta pipin emu a manka. A bong ba rehna te lapne rme. Pota te lamin ba belu te sagna ba rori temne me kulpu spne ru mle tra lam u hasongo tua has. Lam u hasngo tua hasingo sil alam ko nge. Be tamaguku a katun a lotlotu has bte rhena lamu taglan toa ahan has taglan tua has tra hakukui tanen. Nate tra ni tsunono tanen i hanahan noni e hakukui engentoa mu katun i han. Katun i ka hangentua. I longlo u ranga tanen be muata toa tamlam ka mte. ka lu homi. non tra pota. Lam u kahangentoa has tra e hati si lam tem ne kana ta kan nan, a lam mne yantue lapsa num i latu. E kam na pota a katun e hamatsku u u len tson mammam i hamatsku bar te hamansku e ra mto kar ba lam te takei num tra toa ku a pota bte lanum bna lu hobto em ma kanan i latu kosa num tra mtokar bte kosa puts i me. Hakatsin tanin lam e mas ka hobtontoa num. a lam nalu homi halelio num. Longlo kun senum me mo ranga lam. lam a lam e kamu a sol na ka te rangane mulam tson mum a limu mas longlo tun nase mulam traha. aga e ngil enga aga hobto keka nage ngil en ga ta katun ka lu homi. Man tanta man tuluamulam man hahinamulamman ankol ne se lol a rori ka wa man tusungtumula kawa tra man tanta man makum. Pota te yomi siwa mamanaka, ba skuna tem ne la lol nma. motu tem ne kui ne tra ha moa has tu fuel na man balus temne kui lol siri barote tun toari trero han u marmarra balam tekan mi han. Moa ko mar ranga siwu lam i taren e moa ko mar hala sme ma lam ta hitaghu i taren na ke halaputs me men ta hitaghu i tamalam. lam u mar kawu tumar ka walam. Balam te kanum e yantuei a rori has ti hati miolam a limu e longlo kun si nmi tamlam a niyomi e laputa hakpa. Kba e a lam e tsinenum aga e la hamansa we gu tre go ngil ga. A lam e mas hati noku senum a limu.

A toa skuna lama bte me hatangan tuani lul haku tin i pal lemanmanu ba kamu len tamlam ri lontis te hamatsku hamansa ri a toa tusung tu guku e mte hakpa. te hamatsku ri te lu hamanse lu. e sua hamanse lu <hesitation> u toa motu bte kosa melu lbalbu kohiaka bte lale bte hasongo lala sile bte ha tsitsing tne la noniu lba lba u kohiaka bte habangi tannin ela. Rori lamla nini ge i ske hamansa tan ta niniga. poata ti lalin btena susku ri tru noniu boat barte habangi nele bu len te tsi hamanasi neri ke kto homi rien emua bu len te tra tuneru lbalbu kohiaka bte tsineri emua bani <hesitation> u elen rke la haniga rme, ba rorte la tna rme bte tsineri. la tna me ba limu te teme kosa nomu. kosa nomu bagate langa. Ba rorte teme hasung hamansa ri kessa tu katna wa lam. tu pan walam kba lam u katna wi han bte me hasung ri. bte tsineri. yo alame e kaka hamansa mua rke kba age hamatut emo katun limu ri hapla. La haleliou rmamana bte me kte ri ta ka itamlam. enigna barte kto hamansera E kto kapi hamansi era man makum e hake ra man ruei aman mtokar kemne yantuei lau mi tamlam bte me kto homi rialam. Ba roru len te larme nona poata has u fuel e sot has emua barorte lasmera niati ba rorte tuei era kurum bte. tuei era kurum bte kteru fuel ti yantuei hakia tra mtokar ti sabla mien. Ba nonia pota bu army te la hmansa rme bte me ka hamansa ri. Mi ka hamansa matsi lme yen a mats camp taren i lontis bte ka kakpi hamansin eru lam ba panna hitatung hamansa te tubtu lolne. Ulen i tra heri tsponnialam u len ri papua new guinea tra gavman ni papua new guinea barorte kto hamanse rulam i tsin lam e ngil enumu mar marra ki lam? Bte me tou homi eruga? Panna rarha rke tubtu wa tra mine te kana hapla noni. Ba pota ti mi kawin ba. <hesitation> katun ri han ba rorte haka hate siri nona poata u tsinanumlam nu tamamulam nu tson mam mam i hna han i I tagla toa has bte tsineri lime kto wemu rke ni rke, man pota ge hatakui noku seguen trah u katun rke hakpa rerme. ah <hesitation> rorme hatopi haleliou neruga bagate teme lu homi naga barorte teme kto hamte gno me raga roru army. roru katun ti lama. So nona pota arori ranga hatati hangentoa gno simi lam a pota rke lena mas kui noku. ka noku sinum tra sha makum te kaka malu a pota rke ge mas age mas hasngo hatagla noku singa traha ge tabna nge noku nga. Katun rke i hasung me kba kanoku simna katun te kari te rarha noku serunga. baga te mas longlo noku sengu ranga. <hesitation> man matsi raranga ti hali nien alimu mas longlon tui iyen tra pota. sha tukui ko kui lam tra pota rke. ime ko ka walam tra sha pota rke. potan kti latu na pota ka ske mialu ta yena i tis i mlo haka si tra mats hahots traha katun e mas la hobto siri kna ske hobto erma ta kannan i latu ni tis. balam te la rhe pnema toa kua katun Kinera a pota tra niomi alam ko mas haka hete bte yati hobto sinum. Traha man ta tanta aka la halhal lam hak pan toa mas longlon tina man pota te haka hakpa rien. ime ke tko wu na hake kui tra pota traha lamu kaka the hangentoa. len ri hapla ti lama. bte lana te lama. te lama. te lana. te lana panna potan toaba kama mats katun i lama. lahamansa rme tme ktopin era nona man rueiti kto kapin riyu mtokarke laomi hapla. tme mlo kto sera mats taplan katun tamlam. irke rori hati pni lam. a pota yominua pne. u katun e larme, a limne markto mu rke te ska pne a belu. ba limte lame ba limte me longlo pne mu. ge kto wegui me. A. <hesitation> gela wogu tra tuaku makum tsa tsa ge lagnu ime. A mamana ka rke lama man man raranga rke lama bong na lan. Lamu mas ka hanigantoa na lam u mas longu ranga ne kama pota tra mamanats hati kami tra man panna man rarhati kami yen man hitatung ti ti kti yen balam te hasingo kap intua sinum

Ah saha pota ko la bei lam tra sha makum. sha pota kona hagum beilam tra ha. a tana pota a <hesitation> rebna hagmo siri te tsin megaga a pota niga. emua te sigotsin lala ha singto rme ba man tukui tna mar pta homi wna rke. lamu hakahte noku has lamu loglo noku siwi rungu ren bte lana bte e yantuei a rori la hamansa tanma bte yantuen hamatsku era mamana ka bte lana ba gavman tela hamansa rme te hati seru lam. manke kto wna rke. nirke lamu kukte tun nasi aman sha man ranga te halin ma ton mama mam tra sha pota ke kui mia sha tukui na bte la hamansa na bu katun te yantuei hla la hamansa man makum ba tapla tna ske hamansre raman tukui bte lari bte lana soshu yia te kapma ba man makum ti kui wen te kalta puts hamanasna ba gabman te hanigi putsi hamanasin renen balam te yati hamansa tnema a pota niga alam kona kui hamansa putsko ske hamansa tma mats tukui tsako naske ta man skul kona lui yalam tu hihatots tu nge Ba mamana ka te niga puts hamansna balam te yati enma pota nge hamansa. bte lana bte lana. kbe la sa panna potan toa ba <hesitation> u len tamalam i han te kari tra man makum te sasala puts siri. bte hati sirme te niga puts numna han. alam e laputs mamana. na lam e solon ske mulimu. alam e ngil la simebalam tme rorou gnome mulimu. alam e ngil la sime balam tme rorou gno memulimu. kba nona tra pota. e tamaguku e kosa tanna tra tua skuna bte la gno melats ka hanua tamlam bte lale btena tra hamansa tneri man hapla tamalam timni mla tri lam tra pota yomi na ka gno mreren te habangi tani neria pota nge puts hamansa. A rori yantuei lasmi han na lamu yantuei la siwi taren na man tukui e pta hamansa barte tsineri. mamana ka e matsku hamamsna. gemas la hamansa nga ba gatna tapa hange puts nga hagum naga baga te hamu hange naga mamana makum. kolawa limukna ske yalimu ta tukui man makum kona lu yalimu tu hihatots bte lana balam tna skul hangentoa hamansa num kba <hesitation> pota tuna ka hamansa waku. tru skul i yasa bakte hala mre halamui asitavi tru skul i hapla Ba nona niomi eka noku nontra pota. balam te habsu rerme. habsu rerme bakte lue nga manka kute pin egen tra nimatut. bakte la hamansa tna nig i han. te lagi han. me solon kasi nigi taun, te kanigi taun emua. bapota te yominwe hamansa wa nona niomi. bakte lagli han tna ka tna walam te muan nue tna wa ta hitaguhu ka lami lamna tsa lamu nan ku siwa tra kannan kba lamu hasingon toa tsunono kagnon tua miolam. te lana. te lanabu katun tna ske puts tnera man panpanna man tukui te ka hamansa rin te yantuen hitaguhu memen te lana balam tena luputs haninge tne ma man hatati. Man skul aman nge tela ba lam tna la lolnum. tra man makum tna yantuei lui lam ta niatilol tra man tanta man makum te ka tna malam. Pota rke. lame katna menma man tukui man nge na ako kamengi alam e yati noku senma kamua pota nge. pota yomi. a pota kina lu mia kannan. tsa pota kila mi traman hagum. tsa pota ke hitaghu bei tru katun ne kamna pota tra mamana ka na Tela nasne ba man tana man makum i lamna tru heka te lasirme tme hitaguhu siri bte halis nerma hitaguhu pan i tamlam te katna ru katun. Pota rke te tra tnegaga a han e nge hakpa. kba nona makum e tabna hatakei hange puts eri traha nonte hatani wa rarha. Katun e bte kari bte kto homi tsperi nona man makumbti kukui wa noni hapla. temne yantuei hatakei hange puts lo eri kba ku longlini e kamna pota <hesitation> kana katune hamatsku noku ri ko hamne nigi a rori hatakui puts eruaman karke ba parpara katun rke tena kui puts ne bte kaputs mna tukuitanen. Parpara temn kameri ta tukuite yantuein hitaguhu puts ri hana komuniti na family ihna han, tra i pota rke a yut mne yati lol sera man pota ki kui miyen aha. e hal hal noku siri traha tro mna mne hatots hangeri tra pota ke kui miyen a mats tukui matsi nge kukte noku sirera man hakts psa yen te lana. te lana, ka hamansa tna mna Aman tukui pan hamansa ke kwi hamansi taren ba timar pan wemen te la mni hatots hange tromna ri a man pota man nge na man pota man yomi. mamana ka man yomi mamana ka niga e tra rehis neren aka yomi. Mamana manka man yomi e ha takui eren ihna han tamlam. nonke hatots hange smriyin bte yati sera man sha man kate yati eru katun te longlo eru ranga. Telana na u tson mam mamu tsunono i hna han mas kui hange sera man tukui taren gnomia man tson mam mam tra man lotubte lana bte yantuein hihatots hange sirme bte yantuein hitaghu hange siri tra man pota rke. bte yati seri a mamana ke kamne na pota yen. E rhene kamna pota tra lmolmo. pota tra pitla. pota tra <hesitation> langtsi. na pota nge tena yantuen ske mera ta kannan i tis ni latu na tra mamana makum. ba age mas yatintua hamansa nga mamanu hihatots u nge tra mamana elun segaga imu gaga tre tamagaga ne tsinagaga nonte yati sila sine gaga mamana ka e pta hanigna temar la wenga gi me. tna sbe gaga man tkui ga man nge e kamna A poata tela wen gaga tra man hagum na e kamna pota nge pota yomi hena te rarra glaku age mas haka hate noku singa nage mas longlo noku sengu raranga te halineru tson mam mam i han baga te yantuei tapa hange gno menga man famli tagaga. Na masla te terko rme mas hatots hange sreri kamna man pota man nge. pota yomi kemas hatots sri yin bartna yantuein tubtu hange siru mni mamur. Kukuei te hatots hange ri. te hati hange ri. a pote kto wna rke ni rke te terko nin ena tubtu hange sne te kapan nin. A kukuei te mne hatots hange ri. ale yati hahots simu a noni mne hapan hangi na mne lama tru katun ki yantuei hagum hange gno mri yen tra pota nge tsa pota yomi bte haskul hange. hahots hange reren. Tra mamana ka nge na mamana ka yomi. E tre nganga tena pan hamansa wera masla baga te tsine nga akuei tin bare hipisne emoa. a kuei ske nokus sne hihatots u nge ka lama tru tamanen nu tsinanen ne se lol te yantuei taguhne i hna famli na komuniti. bte yantuei hatots hanigna kukuei tna tubtu hanigna. btna tubtu rhe sina a kuei a nge lusnu hihatots u nge btna yantuei lana tra man panna man makum tna yantuei Ena yantuein hitaghu puts nma tra famli non te tra megaga parpara kukuei has iromana te mne tubtu hanigna. aga mne yantuein tsine nga e katin e lema hihatots tina tre se ne se? Mua. age mas su puts twin enga toguga traha ga noku has te hapte nga famli. aga noku has te hatubtu remen tra latu ni puta. aga te mas tagalin regen. Mna ga ke hatubtu a masla. ha tuhna pin mrera masla nate psa mrera masla ba masla te na pi paplakun reri tra man makum te mne lueren ta hihatots tu nge. Age mas tra sil regen bte hatots hange regen. E kamna pota tra mamana ka. Heni tar ako yati hamansa tne gi akue kamenga tukui e kana. Ko yati enga pota te labei enguku tra tukui. pota te kui beiguku a tukui rke, a pota te laguaku tra man hagum. a pota tena tsitsing bei guaku a tukui tar tra man makum baktna yantuein ranga hatagla bei engi ta hats ta katsi nge ka lami hna makum te kwi gaku ba ku tna hala pne nga niati tra katun te kui gno mre nguku balam te na yantuein hapta pne mu nona mats niati hna man komuniti hna man wod. hitaghu pne meri tra man famli na A komuniti ba lam te yantuein hakuku pne mamana no sbe mialam ta sha tats palou ke yantuein hamatsku mi yen a mats niomi paplaku balam te yantuein hamatsku bei emua mats tson mam mam te kari hna makum te kui gaku ba lam te yanteuin la num btna hagum gno pne men ma mats femli te kamera mats ni tsiama i hna han bte mne hatapa hange ra katun i hanahan bte yantuein hamatsku bei pne ri a han i me kemar kawen. a sha tukui a nge ke kui yen mas longlo ru ranga. Para kukuei i pota rke age tsine nga noni mne longlo mna mne hatots hannge a pota. a pota ki kui ya man tukui a man nge tsa pota ki kui a man tukui te kto wni me, mni mla ya ti yen. So age kamenga a pan na tukui e ka noku ne na ko hamne ngi a parpara tagaga tru tson hihatots tsa tson mam mam tra man makum te yantuien hitaghu wen gaga baga te yantuein hati hange senga a masla tsi bagate yantuein hatapa hange nga ahan tagaga traha te rarre w eglaku. pannu niomi te mar kto wna rke. Para kukuei e hagno psa tun reri. mni mla yati a niomi e tubtu. Ni tar aku terko has aku mnu mla yati kba Ko yantuein hakatsi tunni nengi tu hla bsu wulam. nako yati hamansa tne ngi. itar e hatagla senuku. na u hihatots u nge tu luema ku tre tsinaguku na tamaguku. te lama te lama te <hesitation> a. tubtun tson mam mam tna gak tra sha makum tra tukui pan te ka menguku bakte yantuein haline gulen tru ta kui gno meruku balam te yantuein hakukui habto num bakte yantuein hatots puts sregen a she marro ki kukti. sha marro ki mni kukti e kamna mats marro e gno ki kukti ke yantuein hatapa hange puts miaga. hatapa hange miaga mats famli tagaga telani hna kominiti bagate ha kukui puts singa. Ba parpara pota aga mne kui eng gaman tukui ga. Bakue solon sasala mengi u hihatots u nge tu lue maku te lama te lama te hatakwi tne ngukui niaku rke. Te yantuein kui psa megaku aman tukui te yantuein tsitsing psa wenguku bakte yantuein hapta hange ngi makum te kui gaku bakte kto ha sasal enge go katun. Kamna pota. u katun mne sasala ri kba e kanoku siwna tra tutua ka yantuein hakatsina i me nwe na hanwe barte mene antuen Pipito hange ra. te yentuein kukte hange ra a man raranga te rangin eri. man program te hali neri tsaha eka hamansa tna wni taren kba <hesitation> ka kapan kwe solon sasala mengi te yati me gaku a tukui tar na kue yatenga mamana pota a sha ka tna kui eguku nontra pota. ime temas ka gaku nako mas kui rhega katun te mami enga nona makum telna ha kukui gno smengu katun pan naku moa bla has ta niati tra man tukui kba ko hasngo tuan singi mamanu lan. Tsunono e taghu twinenuku netu lele gno twa menuku na femli tar tra masla. Man pota rke man hihatots ko hatots noku senge gu masla ku ne yati ri te la sne tra man femli pan tamlam te lana. ako hamne ngi a man hihatots a man nge na man hagum i han. akue trohlan toa singi kola btena hitaguhu tra man hakats tra man raranga na kue tsitsing bei intuit snengi a masla i hnahan ke hahots hange ri na u hitots nu kukubei ki mni kto sisinri E kamna marro ke kukti ke mar hamatsku mri yin. Akue tsinega nona a tukwu tu hasingo siliku tra tsunono be tsunono te yantuein taghu enuku bte hatagle nuku. bte tulele gno ntua gno menuku. bte hatagla patu enuku tra man tukui te kagaku bakte yantuein hatagla patu gme bu katun te kui gno meruku te yantuein tagla siri balam te kukui hobto num. A tukui teka gaku. alam e hitaghu tun num. Alam mne kui rhe ma lam ko lu ta ta hihol. Alam e hitaghu tun num. Ats ha te yabtuei hitaghu meri tra makum te kui gaku trats palou hitaghu tun meri tamlam tra mats masla tamlam na famli. Alam e sasala sme men tra mats tukui te kwen mulam. A parpara e rhena e kable smera ni tsiama i hna nona mats famli taren te ehr na nona mats ka has te tratra wa tra pora hamansa rke. Parpara man ka tra mankan hahol e la sei hakpa has na soshe te lu eri e rhe namne yantuein sne kbe nigna tru hakukui hobto tamlam tra niati. tru hihatots u nga ti lui e nge ntuana Ako solon sasal mengi. alam e hakukui hange ntua num na lam e yati num. Hihatots u nge te lueri tru mamanu lan na te luen mulam tra man makum te na hapta mera a man hagum na man ha na lam e kamenma man niati e kona ko hali lam tru katun. kba ge ske hamansa tats palou ke yantuein hapta mia pota rke. ge kwi hamansa nga tra palou. nga mne kui lol nga tra a kui kui ku traha a man hihatots te lue ri e hol seri na mamana kate lueri e hol eri. E nge ntuana. a kue tsinenga. ako tsinenga kue solon ranga tna gle. kue rarre gle na noni hamansa tan. a man pota te ragin e glaku te lama telama na ko solon sasala menga tukui man tukui has tru katun. te kui sera u katun te hasingo ntua ri tra tsunono. A man tukui e pta hange tuana. a tsunono hitaghu ntuana te lana ba man tukui te petna te slopla sema a tsunono. kalte mua simu. ale slopla seri. tsunono slopla senulu. Kue hapo hamansa tna gua rke. kba ko katsin tsinegi, e nge ntuana. akue rarre gle bte lana bte lana ba mamana A tukui tu kui ku. mamana man hihatots ti halinma tela tela tra pota nge pota yomi. akue solon sasala mengi. aku tra maruei a ka nge na ka yomi na kue yati ngi mete ha sila guaku nako ka menga. a huhu tar, akue ngilin tui enga tanta katun na kue ngilin hitaghu ntuangi. Koe hamna ngi tsunono ka ngo ntua me nuku. Ne lala gno ntua menuku. t hatagle nuku tra tukwi te kui o nge te ki gaku traha akue a tukui te kwi gaku. te ranga glaku. akue hitaghu ngi. taghu ngi tru katun. E nge tuana na a ku moalol has. a kue sasala tun mengi te. man hihatots a man nge te lama na ko tsitsing bei enga maslu terko kemas yati si aman poata. kemas lui u hihatots u nge tru tamaren nu tsinaren ba rorte yantuein tubtu werumna temar. mar tukui te lawen mulam bte yantuein tubtu hange rumna bte hatots hange seri a masla te pan rme te yantuein na tubtu hange siru mna i mamur. Mamana ka e laputs na sina tru tamulam nu tsina mula na tra man hihatots a man gne. Tra man pota te la. tra man pota nge pota omi. Na ge mas yati hange tinenga a u hihatots te halineri. gemas longle gen baga temas yati hange twinenga i me ko sila waga. Tra man tukui te kwengaga. Ngentuana ko yati hamansa tnengi. a pota kona tubtu wa ku tra a tukui. akue rangan tua singi tru len te kwi gno meruku. a pota te hakeri. gemas yati ntwin enga potan kwi na potan hakpa. Ne se ka kwi a tukwi rke ne se kna kwi a tukui tina ne se ka mne lama tra tukui tra pota rke tra ha tukuin hitaghu tun te kue ri tra makum te kagaku na tra man tukui te takui hanigna tru ngil ngil tre tsunono. mnu ngil ngil tru katun. Age mas hakamam in twinenga tsunono mam te yantuein la gno men maga bte tulele gno men nga. bte yantuein bless patu menuga man tukui tagaga i hina han ki hitaghu patu miga tru katun tra latu ni puta. Nge ntuana ako tsin enga. u rarre tar ako solon rarre gle happo hamansa tna ga rke. Ko solon rarre gle. ako salon sasala menga te rarre megaku mamana ka nge na tra man pota te Na te mar hakukwi wen mulam rke, a kue solon sasala hominue ngi